أنا <hesitation> لغتي الأم <hesitation> هي اللغة العربية, فأنا طبيعي إني بتحدث باللغة العربية, أفهم الإنجليزية, <hesitation> الإنجليزية تساعدني في التواصل مع العالم, <hesitation> وكمان كلماتها يعني تعتبرفيها بلاغة كمان زي اللغة العربية, لكن أنا بطبيعة الحال بتكلم باللغة العربية.